Fômban-drazan̈a bôkà espan̈a ndraiky zen̈y irô zen̈y man̈ano latômatinà abinô abinôlaminy zen̈y irô, ady iray atao amin'ny man̈ano ady zen̈y. Atao amin'ny tômaty maventy àby iren̈y zen̈y irô, dia avy eo koà misy man̈ano hoe salfelimin izy io ndraiky zen̈y <hesitation> korshatôrô zen̈y atao. Man̈ano korsha mba <hesitation> hizahavan̈a andreo, ampizahavan̈a andreo mpizaha marobe zen̈y mandritran'ny volan'ny jolay.